ഇസ്രേലിദ ഹവമന് മദരേതദി ഇപ്പുനു। കരവലി പ്രദേശദു ബേസിഗിദ് കലദേ ബര്ര്യ് ബിസിയിപ്പുനു, ഛലിഗല ബര്ര്യ് ഥമ്പദേപ്പുനു। മേദ്ദു സുബ്തമ്ബേര് മുത്ത ബേസിഗിഗലദേ ഇപ്പുനു। തപമന മുത്പ ദേഗ്രീ സേല്സിയസ്രിദ നല്പ ദേഗ്രീ സേല്സിയസ്രിദ മുത്ത ഇപ്പുനു। നവേമ്ബരിദ മര്ശ് മുത്ത ഛലിഗല ഇപ്പുനു। തപമന പഥ ദേഗ്രീ ശേല്സിയസ്രിദ ഇരുവ ദേഗ്രീ ശേല്സിയസ്രിദ മുത്ത ഇപ്പുനു। ജരുസലേ ബുക്ക മേല്നത പ്രദേശരിദ ഛലിഗല ബര്ര്യ് ഥമ്ബു ഇപ്പുനു। ബുക്ക ഹിമപദ്ദ സന്ദര്ഭല ഇപ്പുനു। ദക്ശിന ഇസ്രേലിദ ബര്ര്യ് ഉനഗദിന പ്രദേശരവദ് ഇപ്പുനു ഏര്ദു ബേസിഗിഗലദേ ബര്ര്യ് ബേഛ ഇപ്പുനു।